ʻo saudi ʻalapia, ʻoia ka inoa ma ka ʻōlelo hawaiʻi ʻoia, ma ka nui loa, ka ʻāina ʻelima ma ka nui loa i loko o kēia lāhui, i loko o kēia aupuni ʻo ʻākia a he hae ʻōmaʻomaʻo kona me kekahi kākau arabic keʻokeʻo i waena. ʻAʻole wau ʻike.